Buéno̱ rí, khaꞌyoo rí mbu̱yamakuíí rí mbá rí ríꞌkhui̱ rí gíꞌdoo tsú xa̱bu̱ rí ndaꞌya. Khaꞌyoo mbu̱yamakuíí numuu rí khúwá mbaꞌjiin i̱ji̱n o̱ tsú nuni̱ŋuu̱ꞌ nuni̱ŋa̱ti̱gii̱n rá mí. Naniŋúu̱ꞌ ru̱dúu̱n o̱ anuu̱ rá. Jngáa̱ khaꞌyoo rí mi̱thiamakuíí ríꞌkhui̱ rí mbu̱ya̱a̱ mbu̱ya̱wa̱an rí mbáá tsú ada̱ tsú xkui̱ jaꞌnii rá rí. Porke gíꞌdoo wéñuuꞌ numuu̱ ríꞌkhui̱, numuu rí mbáá ada̱ ndaꞌya ñajuu̱nꞌ, jngáa̱ khaꞌyoo rí mbu̱yamakuíi̱, khaꞌyoo mbu̱ya̱waa̱n rí xúꞌkhui̱ rá. Gíꞌdoo numuu wéñuuꞌ ríꞌkhui̱ e̱yo̱o̱ rí ikhúún rá, numuu rí xúmá nda̱yo̱o̱ ikhúún rá, xúmá nda̱yo̱o̱ ikhúún rí nda̱ya ikhúún rá jngáa̱ naŋawúnꞌ tikhu kósá rí migíná, jngáa̱ xkui̱ jaꞌnii mbáá ada̱ tsú nawanúú. Jngáa̱ khaꞌyoo mi̱thiamakuíi̱ rí bídá rí gíꞌdoo̱.